لو سمحت يا اخوي انا توني نازل هنا <hesitation> كنت جاي من جدة بس نزلت الرياض صار لي كم مشكلة لكن ما أدري وين المراكز الخاصة بالشرطة ممكن بس تدلني لو ما عليك أمر اقرب مركز فين بحيث ان انا يمديني اروح له هل اكمل لغاية اخرالطريق سيدا ولا بدخل يمين ولا بدخل شمال؟ ما عليك أمر يعني